أول زول كان رائد في مجال الحوسبة في السودان في التمنينات وعمل أول شركة بتاعة حوسبة محلية وقدم خدمات بتاعة التكنولوجيا المعلومات للمؤسسات السودانية وللحكومة السودانية وكان عندو دور كبير في أنو يدخل النظام بتاع الحوسبة في البنوك وفي المستشفيات والوزارات وكان عندو تأثير كبير على أنو يعني طور التكنولوجيا في السودان هو اسمو عبد الرحمن طه ده هو أول رائد في الحوسبة في السودان.